Uncáam, uncáam uwí mëënkus uwí oŋalú, uwámá kate pëñalu rek akáti beenuteen uncú uyët kaloŋ ajá uroŋ undung këëndung. Mëëndí këjá ubus untukarël, umpí kak uncolandër ţí <hesitation> uncáam ajá unáal ajúngul obá <hesitation> ok ŋal <hesitation> bikëënyinj biwul, bí këëndáanáa biwël, bí këëndeelin biwël, bikëëmpac biwël, këëntísandáan <hesitation> bindiŋá mbi wël dinkaliyëk dun. Unciyank këëfeţ këëfeţ di bëreŋ dún unţáalu.